Otu ogwu nato abo ogwu mano ato ogwu nu isia ano ogwu nu isenu isie ogwu nu asa isunu Ogwu nu asato asa Ogwu nu etolu asato Ogwu nu irie etolu Ogwu nu irie nu otu eri Ogwu nu irie nu riena obo eri rota Ogwu nu rinato eri ra abo Ogwu nu rina ono eri re ato Ogwu nu rinu isie erina aro Ogwu nu rinu isienu erina isi Ogwu nu rina asa <hesitation> ogwu nu rira asa asato arina asato ogwu na rinu erinu etolu etolu ogwu ogwune abo ogwunu otu ogwura abo nu ogwu na abo otu ogwu na abulara ogwu ne abo na ato ogwu ne abu na ano ogwu na abo nu isie ogwu na abo nu isienu Ogun na anu ogun nu isin ogun nu ishinu ogun nu asa ogun nu asatol ogun nu tolu ogun nu ri nu otu ogun nu ri nu abo ogun nu ri nu atol ogun nu ri nu anu ogun nu ri nu isin ogun nu ri nu isunu ogun nu ri ogun nu ri nu asa ogun nu ri nu asatol ogun nu ri nu tolu ogun laru ogun nu laru nu otu ogun laru nu atol